Buroŋoom ijuut irooŋ jaa atuhe aŋaroom bajoguut émiréénma. Nijuhé élako jaat séén apaloom, nijé gorool waaf waniwarénuut igoor. Ēni ibaañ ilako nipinoor ni miir que wanjé ikaan mé uféguut, niwaar udé iwarénuut ikando.